Ho zɛrɛ zɛrɛ dimiyan oyi ro o ma woro pas-por be to o cunu ho cunu be to o mi tira zɛrɛ ho cunu bwa ma tete a be pas-por yi mina o se zɛrɛ zɛrɛ omi se wɛ muwe a ji o mi se wɛ muwe a ji ho ni we nɛ a ba aksɛpteba a ba tɛ a'o zo ho wɛ muwe <hesitation> dati yan mi dio mu yan wo ɲama da wora kart-didantite ji mu ɲa be cruru mu ɲa be cruru don ho cunu mi a'o we vohaze ma ho a we vɛ lo ma ho a we vɛ uwi ma ho mani wa muwe a bun a'o cunu benu ho cunu benu nɛ mi ho wa a ho karante so wa <hesitation> o foto we in min ma'o tero-wozoma ma'o bi mi omi nu mami na mu beraso wure we in bin